We shine minji peleu dok shina kan fundang gappa, gappamo mayiko kan bokru ko ma fundon kijiminjirei ko mayiko kan yalam niminji, cinamo nari iya diyanim, na shu shinam nima shigo baaji na shum, doji da shuani baaji nima ciko cina, doji nin shi gappa doji nima ciko shina doji nuncu gappai ni minji shina niminji gappa minjire wushina shine minji ta bongno shi koppi shike no pidi ka tomon.